أول وظيفة في حياتي كنت لسه عندي حداشر سنة تقريبا وكانت الوظيفة دي عرفتها من خلال ماما هي اللي كانت معرفاني عليها وكانت بتجيب مفارش هنا في البيت وكنا بنخيط الخرز فيها كان بيبقى خرز ألوان كتير كان بيبقى فيه فضي وكان فيه دهبي والمفارش كان بيبقى فيها فضي ودهبي وكنت بستمتع بيها اه.